Ny fomba fitsaboana koa izañy, ny vokatsiñy amin'ny fiarahaha-moni da ny fiantraikany amin'ny fiaraha-monina <hesitation> lasa ela veloño ny olo maharitsy miasa; Ny fomba fitsabo koa misy karaza maro, marikitsy ndaty koa hopitaly; tsy sahira sasy ndaty mandeha lavitsy mitady mpitsabo.